Maro koa zany karazan-kazo: misy bois de rose i, misy kininy i, tanga, jacaranda, misy koa acacia a, chateigne, chêne, érable, frêne regny amy teny français. <noise>